ए तो हर कोई के व्यक्तिगत फैसला अउ सोच होथे की ओ हर अपन सपना ल पूरा किये बिना भी सम्भव न कि नाही। ओ ओकर व्यक्तिगत फैसला होही की ओ अपन मन म सफलता ल कइसे देखथे।